Kua yayapovaera opa ararupi kua ejercicio, jaeko oïmeta ñanoï ñemomete yande yeɨpe, baetita yandeapu yandeyeɨpe, jare yaɨuta kua ejercicio yanderete peguara